U ngë e di precisamenti çila ë a differenza tra të ngrënit organiku e ata inorganiku, mënd thom se ata organiku është të ngrënë çë vjen ka <hesitation> risorse çë janë <hesitation> të njohura, viventi thomi, si mënd jenë animejt, si mënd jenë vurdhurët, si mënd jenë qantimat, mentri ato inorganike janë sikuramenti burë in laboratoriu, burë te le industrie, incuma janë proçesartur.